Jue ëjt's nyaj tumbyë yë on a'ax botella jotyë tyopyë poruqe yë at'sëm on kap ëjt's yë nyajtunë 't'saj tëjk yobyë ¨]ejt's y kabë ëjt's ayxëb mëwëdytëp kap jedun oy ëjt's dun nyaj tunayn padyë ëch dun on juy yë a'ax dun botella jotyë tyopyë.